די וועג זיך אנציווארעמען פאר איבונגען איז צו קודם כל דארף מען אנווארעמען די קערפער דורך טאנצען אביסל, ארומלויפן. נאכדעם דארף מען זיך אויסציען, אויסציען די ביינער, אויסציען די מוסקלען <hesitation> זיך צו מאכן גרייט צו טון איבונגען. איין מאל מ'איז אנגעווארעמט קען מען אנהייבן מיט סיי וועלכע זאך מ'טוט.